پہاڑاں بارے سوچ دے ہی دماغ وچ کچھ وڈا <hesitation> تے گہرا احساس اُبھردے نیں۔ پہاڑ دیاں اُچائیاں چوٹیاں ویکھ کے دل وچ اُچائی دی وڈائی تے قدرت دی شکتی دا احساس ہُندا اے۔ ہرے بھرے پہاڑاں دے درشاں تے ہوا نال من سُکھ تے اطمینان محسوس کردا اے۔ پہاڑاں تے چڑھنا جا رستہ ویکھنا من وچ رومان <hesitation> چک تے چنوتی دا احساس پیدا کردا اے۔ پہاڑاں دے پودے جل سروت تے جانور انسان نوں قدرت دے نال نیڑے محسوس کراؤندے نیں۔ پہاڑاں دے درشاں نوں ویکھ کے من دھیان کِندرِت تے اندَرونی شانت محسوس کردا اے۔ پہاڑاں دے پودے پانی دے سروت تے پانی دے سروت نال نیڑے محسوس کراؤندے نیں۔